أفضل طريقة لبدء يومي هي الاستيقاظ باكر، نشرب فنجان قهوة ونقوم بشوية تمارين خفيفة. بعدين، نحب نخصص شوية وقت لقراءة الأخبار أو كتاب. هكا نبدأ يومي بنشاط وتركيز. نحب زادة نعمل شوية تأمل أو تنفس عميق، هالشيء يساعدني على تحسين المزاج ويخليني مستعد لمواجهة تحديات اليوم.